أنا نفضل أني نلقى الإحترام قبل الحب للأنو الإحترام هو أساس أي علاقه صحيه، لما يكون الشخص محترم يحبك بطريقه صحيحه و يقدرك كإنسان و راح تنجح العلاقه أنا هاكا نحس، أما كي يكون الحب من غير إحترام راح يؤذي الى مشاكل و يخلي علاقه مش متوازنه و أنا نشوف أنو الإحترام يعطي الأمان و يعطي ثقه و هوما زوز حاجات أساس الحب لباش دوم.